Oimevi jeta destornilladore reta jei supevano kua reta oyeporu oime yave tuisava mbae ya yaiporu vaera yayora vaera pipe jaeko tuisava yaiporu oime yae misiva, misivavi yaiporu, jukurai oyeporu kua tembiporu reta eh oipota rupi